د چنار ونې، د سروې یا د صبر ونې، د سپیدار ونې، د ناجو ونې، ولې یا خرولې، همدارنګه د غوړشتیو ونې، یا ځينې داسې ونې هم شته چې په خپلو میوو باندې مشهورې دي لکه د بادامو ونې، د مڼو ونې، د چارمغزو ونې، د زردالو ونې، د البالو ونې او داسې نور.